Lingu yatengu els doawa sika ngam yonan derrayamun wara kombimun. Kobo sika ngam yonan da boa fere hiritadun lo kombi. Kobo sika nun non tangam seo.